Mi lotata liddi mai, ngam tomi loti beldum liddi mai ustan. Mi dollan dum be tingeere be kuje urnugo nyamdu.